Kassiq ronisõq puiõ otsa. Piniq ei roniq puiõ otsa. Kassiq n'augvaq, a piniq haukvaq. Kassiq tahtvaq rohkõmb kotust hoitaq, a piniq hoitvaq rohkõmb inemist. Näile ummaq inemiseq palľo tähtsämbäq ku kassõlõ. Nuuq ummaki nuuq põhilidsõq erinevüseq kassõ ja pinne vaihõl.